Que la chikop taqee por ejemplo la tz'e' la tz'e' inteligente taqee' porque wula mood nayoqoom pa y kib'an cha la señal aweh hat de que kah kik'aman cha taqee' lo que es sa tziyaq na kaj k'amaan cha lo que es taqee' a cosas taqee' re' re' taqee' la chikop por ejemplo la tz'e'.